Kui imoogh yaar odighinom epu di kraph adul adigey a dien kui nighe keni epu di krap adul so amirini pho yira amilebo tro trobo oye arul ghan dol d enighe odighi ghan rarar o epe pho enighebo abile ken moor oghilaanu enaan idi edighibo oye ra dighi iyaar a lehe mi bue naan edini because nadighi kraphi pepho edini rekorina na dighi igey naka bughani igey na betenu bin a gril radishi iyaar idi inghe enaan pho ken re miniyina muno oye re meen pu oyedi ra peleghion oye enaan pho remini yina odighi igey emoogh ni iyaar odighinom na dighi igeypo igey pho ke ruaniyina kuna dighi ikraph ikraph edini re koriyina iyaar iloghan dinadighi ikraph kui na ikraphi pepho kue tue eteeny yina omopha memo odi igeypho kui inighe epu oril adol di enighe omophamemo odighi yogh ararar ana dighi igey so that igey etue esighe rugheneen etu engno yina dighi ghan iyaar di aweh oneghan kobem mo akparigh

Nadigh idi enighe enaan eleherini mi phen kui igeypho sighu dum a lueh idion mi amite bo me ra like ghan di aweh ku pumum imi ku yughuronom imi ku pogh iyaar ukaaph kparipe dighi igeypho opueniom bunen aweh igeypho ruberaanghan but komin oyepho mumelo loghi eehi kui elo loghi kui ru kori weh rutorori ghani oye kesighi esephom epe igey pho edi bo so omopha mem mo iberaanimid mi kadighi ghan igey igey igey loor esi d igey kui iberaanimi odighi mu like odighi oye ikraph miura waghan odighi oye ikraph ogbanaan oye okpe otughian iyaar d oye odighi bin ogba obam emupho ipepho ketueni ekigh oye mem d okpe pho popho kua ghi aghigh oye onu aghamani osighe oogho oghohom oye bin ku ka ghama bin loor esi d nama seghe okpe re nama na ka na gbanaan oye okpe phopopho dighi dam kua buan ro kilom oye pho mi dughni ogbaam ogbi oghigh ophiami iduopho edi emu napho gbabo okpe pho So mi odi bo iduon sien odighi igey pho ku ibeeraan iimi totrobo amem mo ribeeraan ghan iim, odighighan igay odighi oye 1131. odighi oye iyaar di ka kaaph mo rodon pho epeen ku ikparanaan imi ku open ku ungu iimi mi odi bo sien mi ka/moogh ayaar un oye atn opuru aami mo ungo cam epeer kn mi abem mo r/10 di edini mi abam mo 1/10 po 1/10 ku mem di edi po mi ke pogh ni idi mi ka ine adighi mo mi ka rue ni rorobo ads edighi edighi mo ungo ni mi ka/tue bin̄ abom mo 1/10 bininim mem di yaar pho edim ologhoon kueri adol pho adien pho i/night, enighe di oye pho kadighi gham iibi so ibaraan imi odighi ghan iibi oomo pho amem mo.